अ मन्से चण्हाके एते ओते लजाए घुमेक सबह भेले खाली घोणवके चाही गहसाइ । हसे तोर एबे समान सबह एक ठाउँरासे दोसर ठाउँरा लजाएके भेले कहवा कहवा समान पुगावके भेले चै मन्सावा खाली गदहावके लगोसइ । कतौकी गदहावत भारी बोकके डौल हसइ । खाले हसे भारी बोकके तहिय गदहावा गहलही नाही । अ मन्से सबह घुमावके भेले तोर घोणवा गहलही नाही ।